South Koreanii sagale ishian ghudionii ee sagale kolatif iyoo midhani iyoo sagale bahariathi iyo fonniye dhub won dhibiane with dharen ammo sagale tha dhib woth darenun dhindi pump yedheni bulgogi yedheni kimch yedheni tokboki yedheni jamchaa yedheni korea prine chick yedheni luku than dhiko akaa chole midhaseni iyo dhub sangmughethak yedheni iyoo hoteakh